Este bueno njakanyu na'a kutu njuan iin refrijerador nanjuan chi este bueno nja chí kindeñayo nja este xa'a mantener ndaka iin ndeyuu ndaka iin este nde niño njativi nja ini xhen teyuu kuan ndanao yunjuan chi este kuañao kue vichi iin nriví ndo ho yiña'a yó iin tinana ho tao iin ya'á xonja chiyutu uxi yachí ini xukuantunjan xa'a mantener iin temperatura nja tutu tunun to'o yikuan konde iin nja kuu tiempo njakunto njaku tiempo yuku nuu xanixó ho chixo nuu kutió.